Horno ikavi ñanoi vaera esa kuako yaiporu ipuere vaera opaete ñanekirei yamboyi mbae yau vaera pipe, ipuere tembiu yayapo neimbove peguara, karuyae peguara jare kua opaete oyeapo mbae oyemboyi pipe vaera jaera kua reta yaiporu